Bhoven fara bhundemene otar avua kasen kasen bhoven fen ora bhoven fabha <stammering> bhoven bhodu fara bhuzep otar obangha bhora unwe hote ora bhoven fen fa bho humor hoviare bhoji bha etoma osomesane etoma reme adon etoma usa ma ara roso ahizoi roviarovio ona uhurunze nta na fibhanor efi njabe eja nzama bheven a'don unwe nta onor oro te unwe nzia njenje bho apa awunewune uru, apa reme adon aso uru, apa usa a'gwo uru; bhoven a'ududu fa da ra bhunzep otar ovia, ora hotere obhazi ozama hotere obhazi ora etoma ara obhazi amena mene oso ora etoma onang omo bhana nta osomesane oro ku etoma bharosoa'zoi sado ekum kpam kpam ani re mmova obhazi avo se otar ozama obhazi mose rosoa'zoi rovio ara bheven ba bhe kubho bado bha somesane eyaye ara bado ere ye bhevi bhevi ora hose obhazi mmo do fene ose osomesane ova bheven bem bhevi bhevi ova efi bhibo. Ona surun demene egba evi evi ntannan bhanor otere ntoja bhaze obhazi gwem anire bhazen bhefore ozam kpara ame ase otar efoma ejeku ame monyidor etoma ja do eku bha roso a'zoi sem ona ra ton a'jum osa bha egbe vi vi ora ntador ere hono ezeta ero obhazi mo se dor, bhevenbhevibhevi ba do eyina ame monyidor ara ba me onyidor hovoi mmenambe kpara awe ase ofar, so ra dor hovoi onyi dor homovoi enan bhovena afenana, so ra do etoma onyi den ma do homovoi esase ena hotere kwa do eke nam anire, so ra bheven bheva anum nnansa nyi osomesane.